Con a seu longhiscima còsta, o pescou da sempre gh'à delongo prevalensa, mentre sciù pe-i monti, fin da-o tempo di vichinghi se allevan pegoe e dunque carne. No gh'é solo o salmon tra i piatti de pescio, trovemmo anche o stocchefisce, o lengo e merlusso ò bacalà che î fan affumicæ, mainæ ò inte unna suppa. Pe quanto riguarda e carne, s'attreuvan bæ, alce e renne.